<hesitation> injo punna panci iyanjo biasa ri pake pallu ere, pake pallu utang, nu ere-erea do, iyanjo kunjoki biasa nganu injo pancia ri pake a'pallu anu todo, <hesitation> kopi, susu, <hesitation> injo ji pancia biasa ri pake, arakki pallu mie <hesitation> <hesitation> in-punna injo pammaja'a injo iyanjo biasa ri pake a'sanggara a'sanggaraka, a'tumisi <hesitation> ri pake a'sanggara loka <hesitation> punna ri pake a'sanggara loka <hesitation> pake sanggara loka, lamengjaha <hesitation> ri pake sanggara jangang kulle todo, <hesitation> juku' mange punna injo anua injo, a'rakki sanggara todo kanre a'make injoki pammaja a injo.